Kalo kemarin sa makan, sayur sawi terus, sa goreng, tahu sama rebus telur satu. Kalo tadi juga <hesitation> tidada makanan yang makan sih cuman, masak nasi sama goreng tahu. Untuk pagi, siang saja kalo sore sa belum makan karna hari ini kan tadi <hesitation> kita masuk bulan puasanya kat-umat katolik jadinya kita tidak, makan setelah ibadah. Sa kemarin masak sayur sawi, telur sama tahu. Sa beli sayur sawi itu di kemiri tiga harganya tiga ribu itu yang potongan sayur sawinya. Telur itu sa sudah biasa per kilo, yang harga tiga puluh ribu. Tahu sa belinya, empat ribu isi lima. Sawi sa masak bening saja, pake air terus sa tambah, penyedap rasa, itu aja sih tidak pake apa apa, terus sa pake, buat sambal dari tomat dengan rica. Sa tidak goreng dia sa langsung tumbuk tumbuk saja begitu, baru, tahu juga a tidak pake apa apa cuman pake garam baru goreng, telur sa rebus kosong, baru sa makan. Kalo tadi pagi ni, sa tida masak apa apa cuman masak nasi sa biasa masak nasi tu, cuci beras pake air keran, terus kalo masak-masaknya pake air galon. Terus tadi pagi ni, sa masak <hesitation> sa goreng tahu saja, ada enam potong. Sa tidak masak sayur karna terlalu mepet untuk ke kampus. Sa biasa makan makanan satu hari pagi, siang sama malam itu satu model satu macam tida ganti ganti. Sa pergi beli sayur itu. Dua <hesitation> tiga biasanya tiga hari sekali ha pergi beli sayur, biasanya a sendiri kalo tidak ada sa punya adik datang, berarti ha deng sa pu adik kita pergi sayur di kemiri-kemiri tiga, di <hesitation> warung, asa situ. Baru kita pulang <hesitation> masak di kemiri dua <hesitation> masak di kos di kemiri dua.